Raha izaho manokana aloha an, tena samy tiako izy roa. Fa raha ohatra hoe tena hoe tsy maintsy mifidy, dia aleoko alika. Satria <hesitation> ilay alika lasa ma-manolotra fitiavana foana izany raha indrindra raha hoe malahelo ianao na ohatr'izany fa nefa ny saka an, ohatran'ny tsy dia miraharaha.